Ezi n'eshuura kutandikira aha bukye bwazo; zeero, emwe, ibiri, shatu, ina, itaano, mukaaga, mushanju, munaana, mwenda, ikumi. Waaruga ahari ikumu hati orashuba oyengyereho ezindi; kumineemwe, kuminiibiri, kuminiishatu, ikuminiina, ikuminiitaano, ikuminamukaaga, ikuminamushanju, kuminamunaana, kuminamwenda, makumyabiri na n'ezindi ziraguma zireyongyeraho mpora mpora mpora kurugiirira obwingi bwazo nk'oku ziraba.